Waɗi e cottoŋ ko ngam kaŋko faamude. Cottoŋ ngol waɗi e njabbi ngol, waɗɗi laawol ngol maa nder t-shirt. Ko jeye, nafa nde ngol jogii forma ngol, nde maɓɓe waɗi e kaaɓɓe e nyalbe.